<noise> <hesitation> Ny fomba fanalàna angôfo zao mbô tsy ôhatra tsy <hesitation> hamparatra azy be zaigny i, alà, asesy ôhatra avy amy sisigny <hesitation> as-asesy zisiky amin’ny <hesitation> ampara. Fô izy aminjeho fanalàna anazy tsy atô foho be araka ny vodiny fo tsisy le angôfo fa mbô ambilambilà hely zaigny eh, ambilagna hely le angofo ake de amin’ny alalan’i fô mbô mampagniry azy ave de tsy azy tandremagna tsara zaigny i coupe ongle agnalàn-tegna angofo i mbô <noise> tsy ho ôhatra ampasilasilaka azy fô mbô ampaleralera fagnalan-tegna azyfô.